Sɛ wɔka dɛ obi robɔ abrabɔ pa a na ɔkyerɛ dɛ dɛm nyimpa no <hesitation> ɔnnyɛ etsi m' aka m', ɔnnyɛ nyaatwem, ndzeyɛɛ bɔn a ɔwɔ mpɔtem biara a ɔmmfa no ho nngye m' na ɔhwɛ n'edziban...dzi so do yie. Na adze tsistsir a ɔma yɛka dɛm nye dɛ na kyerɛ nyimpa oenya sika ɔdze ne ho, ɔbrɛ bi wɔ hɔ a ɔabrɛ a dɛm aber yi ɔmmbrɛ biom. Ɔsɔ gu n'anum dɛ wo, ne nsa so afofor hɔn do <hesitation> n'enyi gye no ho ɔno na ɔma yɛka dɛ obi robɔ abrabɔ pa.